Aretina maheky hita amin'ny posy, ahh <hesitation> aretin-kibo. Kofa izy le misy viky iregny matetiky marary kibo izy. Dia tsara zegny raha alagna viky ny posy.